I mbasu ada ga na karak beewara na kəmu kə ki nən da nai na jəktu gəri i ri ga. Inde na təki dici aka kəma gəri tunu toh nin tənu na kəmu karak bee na dlamu fatawanke iyu nan chu na lati ndiwa wara ka akshi na dəkkana bee mi wara iyu na atu, inde deu i ri ga i maka lata nin iyu fatawanke nanchu na laa ci inde na laci di cin toh fatawanke na kəmu karak gu tlaparr, ka ki dək bee wara nachu ke nan